Kua isurimbae guitarra, jaeko mopetɨ apirai iyapoa, ipu varea omeko guinoi ïsa, jare yaikatuta ,ñamuatä, jukurai ñame vaera supe mopetï apirai ikavigue, jare yande yaikatuta yambopu